Pues naré zlua th-th lapicer na ah. th zyet neni th tub bítchy lany gy ah velna za th color ngaz ‘a tchi lany tub bitchy gi ni rh ni tcha ra tint ngaz gy’a tchi después de tub bitchu gy rh zied zth tub robe ru ‘a rh runi rnaz- náznu tchi par gickuanu gickuanu letr rxiw ni par gickuanu letr ah, tchi tub robe gy rh ni nii ni na lo gia gy casi tiop´- tiop ni nany tiop tuve gi ni nany, th ni na bitchy gy cun th ni na robe gy.